වඩාත් කැමති <hesitation> ව්‍යායාම් ශාලාවකට ගොස් <hesitation> ව්‍යායාම් කිරීමටද <hesitation> නැත්නම් නිවසේ සිට <hesitation> ව්‍යායාම් කිරීමටද <hesitation> කියල කිව්වොත් එහෙම <hesitation> යම් අවස්ථා වලදී <hesitation> නිවසේ සිට ව්‍යායාම් කිරීම <hesitation> පහසුවක් <hesitation> ගෙන දෙනවා. මොකද <hesitation> වෙලාව ඉතිරි වෙනවා <hesitation> තමන්ගේ නිවසෙන් <hesitation> සිට කරන නිසා. <hesitation> තමන්ගේ <hesitation> සිතැඟි පරිදි <hesitation> ව්‍යායාම් කටයුතු වල නිරත වීමට හැකියාව තියෙනවා. නමුත් <hesitation> ව්‍යායාම් ශාලාවකට ගිහින් <hesitation> ව්‍යායාම් කිරීමේ කර්තව්‍යයේ යෙදෙන කොට <hesitation> යම්කිසි වෘත්තීයමය <hesitation> ව්‍යයාම පුහුණුකරුවන්ගෙන් <hesitation> එම ව්‍යයාම ඉගෙන ගැනීමටත් <hesitation> සහ <hesitation> ඒවාට අදාළව යන්ත්‍ර උපකරණ <hesitation> භාවිතා කිරීම තුළිනුත් <hesitation> වඩාත් ඵලදායී ලෙස <hesitation> ව්‍යයාම <hesitation> වල නිරත වීමට <hesitation> හැකියාව <hesitation> ලැබෙනවා. ඉතින් <hesitation> නිවසේ සිට <hesitation> ව්‍යායාම් කිරීමත් <hesitation> ව්‍යායාම් ශාලාවකට ගොස් <hesitation> ව්‍යායාම් කිරීමත් <hesitation> යන කරුණු දෙකම <hesitation> යම් යම් අවස්ථා වලදී <hesitation> භාවිතයට ගන්න කැමතියි.